Oime, guira reta ipuereta ñane jaava <hesitation> kuae jaeko ñamae rambueve, ayuru, tui, kerekere, jundai jaeramiñovi <hesitation> ipuereve ojapukai vaereta ñanoi otuvuñee vareta pavo realreta opaete kuaereta jaeko mopeti mimba ipuereta yaevae oyapo.